أنا مفضل أني نكون عالمه مشهوره علاش لأني نحب نقدم العلم للناس باش يستافيدو مني، أني نكون حاجه ذات قيمه في المجتمع، حاجه أو حاجه ذات مرجعيه للناس، أني نحب نعلم الناس، نحب نوصل أمور يجهلوها الناس برشا أمور تساعدك الناس.